ס'דא טשאקאלאט טשיפ קוקיס, אויטמיל קוקיס, <hesitation> ס'דאדשאמבא קוקיס, די צוקער קוקיס, פינאט באטער קוקיס, <hesitation> בלעק ענד ווייטס, בראוני בארס זענען אויך קוקיס, <hesitation> און ס'דא זייער אסאך מינע קוקיס. ביסקאטטיס, וואנילע, מעקערונס,.